<hesitation> min kaa dow hayre ɓurani kan dee. Mi waala ton. <hesitation> aɗe weltii, aɗa ɓadii ndiyan, aɗa ɓadii mbeeyu, aɗa ɓadii kammo, a heɓan henduuji belɗi. Hay doɗ- hayre min kaa ɓurani kan so ngoonga.